<hesitation> Taôn̈o sivy ambiny folo sy aroa arivo izen̈y <hesitation> teo izen̈y misy mariazy n'olo izen̈y azoko on̈o tamy izen̈y tsara raha izen̈y, zey izen̈y mariazy ten̈a tsara nandehan̈ako izen̈y rangy nahaolo tsy ratsy, tsara e!